برأيي انو الرياضيات هي تمرين العقل ،- وهي ام العلوم، لان كلما تدرس رياضيات اكثغ كلما تمرين عقلك على حسابات معقدة ومعقدّة اكثغ - فيضل يشتغل ويطور